कमरा थै अच्छा से वैक्यूम कना ले हम सबसे पैली फर्नीचर वा छुट्टी वस्तु छन ऊंथै हटै दियोला। फिर वैक्यूम क्लीनर से कमरा का हरेक कोणा से शुरू कैरी की धीरे धीरे कमरा मा घूमी की सफाई कला। फर्स कारपेट कोनो मा हम ज्यादा ध्यान दियोला। ताकी हर जगह धूल और गंदगी साफ ह्वे जौ।